لو عاوز تعمل حساب علي البريد بتاعك اول خاخع بتفتح الچيميل وتعمل انشاء حساب بعدين هيقولك الاسم واسم العيله وبعدين بعد ما تحطهم هتحط تاريخ الميلاد بتاعك وسنك وبعدين هتدخل في الاعدادات علشان تغير وتحط صوره جديده وكدا يكون عند حساب علي جيميل تقدر تفتح بيه اي حاجه علي موبايلك